Nhuu ẹbẹ noo hum ọtu fiẹduu aa anu w’ewo a, ọda no ya no ke w’ewo a achọlalọ kahinii ewo foofunu anu w’ẹbẹ no w’oklobia k’ọchẹ aa. Ewo ewo hum ọtu nẹhi, eyi kunu kahinii oge hija mẹmlam, ẹgẹ doduma na n’ewo k’ọluwọ le, akoo nyẹ gwọọ ta gbojigboji akuche ga olẹ eko dooduma oluwọ ma oge juwọ kpọ, oge hija mẹmlau, oge l’ugbe oge l’ugbe fiọọ. Ọmpa kunu, ewo kai gb’ọchẹ ọlẹ. Eko doduma na l’ewo ọle kaa mọ uwii ge w’ọluwọ liyan higbanin k’ewo ge fọnu an tọn pa ọchẹ dooduma no wa ijen elọma boobu egboo fọọ ọnu, oden baa chẹ l’ewo hum ọtu nehi, odee mbaa ke chẹ gan l’ewo aa. Ewo kọlum ọmaa oi lọhi nẹhi, ochẹgba gam ohumọtu ek’odoodu ẹga doodu na mum a mọọ. Eyi, oge tọte gam, nge biọ gọtẹ oge kwẹbẹ gam oge kwẹbẹ gam, alọ yọi tọtẹ liyaa egọma liya oi kw’iyẹẹji, ohimma oi kw’obije, ikohimma akoto tuweche liyaa o kwaa lọọ, ekohimma oi kw’anyaka an oọdan ọda no che l’ewo hum ọtu fiẹduu a man kahinii ege hija nehi odin ke luwọ ma na w’onduwa ẹgẹ nege wu pla lẹyaa ge l’ugbe fiọ, ewo ọda no kaa chẹ l’ewo ei hum ọtu nun kaa nyọ gaa l’ewo fieduu a we kahinii ko l’ọmaap’ẹnẹm ei bọọ no l’ewo. Aba lọ bọọ aya k’ipọle aa ewo kunu nun ka no yọnyaa oge nyọi tọte ofoofunu, oge g’ọtẹẹ olẹbẹ nmo eko doodumaa o ga ọle anu abọinu pii pii pii ol’epu che kl’ẹbẹ ọma ipachi oga ogai l’ugbe fiọ kpa kpa kpa kpa kpa o gboo gọ w’ẹhọ oga l’ugbe odin ka tọọ ọkwun no pieyi migbihi okwuche kpọ ogaa l’ugbe fiọ kpa kpa kpa kpa kpa, ohigb’odee mbaa oche lalọ gaa kwọi je iye eko doodu no ga ọle gboo l’ugbe fiọ liya boobu agboo tọọ ọkwu. Ol’ugbe ọma fiọ ne ka nya ekohimma ol’anyaka kwu tataajẹ, ekohimma aiyẹ ekohimma ol’obije kwu tataajẹ ekohimma aiyẹ ekohimma ol’akoto kwu tataajẹ. Ewo ow’oklobia k’achẹ kọọchọlamu. Ewo ge gbọchẹ, ewo kaa ge tọtẹ lalọ, ewo kai leyi kwọi ọda ọka no chei kun lẹyi kw’ewo a ọọ o kahinii anọọ lọyi tataaje na nọọ ku bẹchẹ tegee ekẹnkpọọ onga, aba nọọ nyọ nẹnkpọọ ongaa, ọyi oo yọi jikwu ipinu anọ ike y’ọlẹn ọkpan’anọọ ike yọọ lẹn but ewo k’ọluwa ke kl’ọlẹ ok’ewo ao kl’okompinu ano chei k’ojẹẹlẹ nẹẹ olila eyi ku habọọ wa abọọ aa <hesitation> gaa g’inu ewo a fọọ ọnu oko che ku che otu oga odin kọi a yọi jikwu n’ewo ai fọọnu nẹẹ og ogaa tug ẹ g’iinu nẹẹ ewo aa fọọnu. Odee mbaa chẹ l’ewo hum ọtu nẹhi. Odan ka k’ewo hum ọtua, ei ege hija, ọmpa uwa ge gbọle, ọmpa ekaa ge chọ chẹ tọte, gee tọtẹ gaa, ekaa leyi kwọ daaje kuwọ. Ewo k’ọlalọ ei nun je a ewo a j’ugu k’ọlaalọ, eko dooduma oge gb’ugu k’ọlalọ otu higba ẹbẹ obọbi noi wai lẹbẹ guwa. So odee mbaa chẹ l’ewo hum ọtu nẹhi, ọda no ya n’ewo hum ọtu fiẹduu a yọbọọ a, ege hija nẹhi ane kaa gee gb’ọch’ọlamu, ọda noo chẹ l’ewo hum ọtua y’ebọọ a.